Yaipeyu rambueve iyurupe okarara rari begue. Yjokogui omboipi oñee jaema jiapu oe ojo ikapana misi rupi jaema yande yaendu kiraiko okätä oï kua tembiporurai